Lakwachi ani saka nam tiya tara tsiya iyarna vur tiya ta lubwa akwa tsiyari antuzi karah aper ghu ga suna ghu mbwi kirnah asuna ka hyel naga kimeh ka ga nzi akwa a ka hyel naga barka ka ga nzai akwa an sutu iyar na hanai kuma labar ti zi hanain ni yana kalkal ti lukwa kir na ma yadi tara bara sukwar aka ndi weh yeh ai taba bara bara kha kisi yumi aka mwala kanar na weh ya di luhah kisi ungum aha mwala kama nah weh ya da mbuli surna ya da tsuhu tsuhurna mwalati sukwa na antu labar ti iyar na thra hanai da yi godidini ana iyar na ka kumeh ti tara lokwa ki yi ta saga bara si tu apar mwala thur saka rwa ah ah yadi saka thusti sukwar mwala vwana weh antu yada mbwalati surana yi yada tsuhu audar na ya da mbwali unzun na yada mbwalati sukwar na su ti ya ta mbwara var apar ah ah ini yadi ta ya mwar khgi mwala vwa na weh anti yi ghudichini ana iyar na ka kume ashuna da diya ta kara dunya weh yi ghudichinar ka hang za gala tara sunam ta zi gala tara yi ma yi ghudi chinar ka hang kuma yi ngazi gala tzi gala tara ni yi ngazi akwa kara wai tam har ashuna tisu tiyada eh su yi nga. Vi tiyada tsuheh antu yi sui ti ya kwa vi tiya kwara tsuhwe toh yadi saga khigeh asuna aka vwarna weh yi ta lungu higeh kagala aka mwalar vwar nah weh yi ta lungu khigeh yimi ah har mwak vwar na weh. Nda ta sungu are har na kanda sa'a yumi nda ta sungu are har na ka lutsi kagalar na kadi luhtsi maggi na kadi luhsi gishirin na amma su tiya ta mwar bara aka mwalar vwarna ti iyar na tara nei barka ah ah ini ni yi ta saga laha tulu wa antu iyar na ka hyel nar barka gala ti zi tara gala tira yi gudichini anar ka kume ashuna yi ma keh gala nwayir na ka apa tiyeh kwura yada tulu saka ndeh ni kwayir nama tsu ahani ndar deh da nugu ka kigheh aka mwalar vwa dar weh dar deh da thlu weh sai ka ndini sungwi ka ndini thlusi su aka dar ka ndi thara amma asuna suti tara eh an tu nkwayir na apiri ani ini ada bara aka dar adewe anti yi ghudichini ana iyar na ka kume yi ghudichni anan ka kume asuna dzadi weh ka hyel nar vitiza ta piyakwa ka hyel joya nar yimbiyar ti zata piyakwa. Toh yi ghudichini ka hang yi ghudichini ka hang nam ani sunan nam tryi zindi akwa nyar kibaku ti iyar na tara gala tara ti tara mbwi akwa ani kuli ah hani kal kal nan tiyi tara mbwi akwa ti iyar na tar gala tara sunam tiyi tara zundi akwa nya kibaku kah ga aka ma nda yah tiyar. Nyar kibaku ni ada bara kwachini amma yi sunwa mbwi kinlaka tiyada mbuzi ka labar ak kiri nyar kibaku ni yadiya mbuzi kowrai weh amma kalkal ar na adai ti ti yada kwurei akari toh nyar kibaku ni ka yi ta na na kibaku ni hang weh ana kal kal ndarna yata mbuzi keh ati meh kal kal ndanarna ka ndi kbar kibaku asuna weh ti nda da kara peri kibaku adeya kwa su weh asunah kuna aka barka ti yar tara sungu tsuweh ka yar nyeh kibaku ka kibaku ka za lubwa kwa kuma kandi gati kibaku ziyeh ka thumar adai nada zai sukura akwa nyar kibaku adewa ama banda kibaku adeya kwa ni weh ada kal tiyar anti asuna yar ma yar sui tiyarda bara ka nyar kibaku ni kani si nanayar nyar kibaku ni kuma ka yar ngati akwa gidan radio ni anti yar da bara adeh sunan damu ti adeh batah lokachi anayar weh yar ka damuwa kwura nar kibaku akwa ni kwani kowani wasa akwa kibaku ama ma ya ngiti tiri ni kibaku adiya kwa ni weh ada kal tiyar ya kama kuma ani asuna nar kibaku ni kaza tara narya tsuweh ka, ka yar nga tsuweh ka yar murna farin jinin kibaku. Ti yar ta ngazi kibaku akwa tunda kibaku zama zi nga kibaku kidu adewa anti ka thuma kibaku kazi tara ana yar kandi gati thuma kibaku kowan thuma kibaku kandi gati kibakur mwar yar gabadaya di kura kibaku ni adi adiweh akwa ama ahani nadi da wul weh adeh kaleh antu kuli anahani aka barka kuma yar labar nar kibaku ni ka yar ngati kandi kayar morna chewa gashinan kibaku suba kayar murna murda nzai kura kibaku akwa ni ai aidi suda ana yar weh ana asuna tsu ka kibaku si ka yar ganti an su tiyar da murna akwa duk tun kibaku adi akwa labar wehni ai adah kaleh anti yar na yar da bara ka kibaku suba ata fili kayar wulah. Sai ani ka kayar murah tini akwa labar nyat kibaku anti yar ta gati sapar kultur yar kibaku sang kaza kaza lukwa nyar kibaku bana zi zar nkwarahumwa iyar na nkwar kwihhunwa ani dar darza tara yaba tiyar antu kuli ahani daradini weh ka hyel zaga anadar vi piyar dar ana yar tsuweh ka kandi gahti thumayar yar nam abulani antiyar bara aka nar murna tiyarda bara ka kibaku kai ghati thumari ani murnar yar akwa kibaku tiyar da baa kubni ahani asuna yi si akwa labar gidan radio ki ghati apari yahyarna akwa kibaku keh thawar ti tidar a ani thawar halima halima.